السعاده الشخصيه و التفكير في النفس من اهم الحاجات اللي لازم البني ادم يسعي فيها لان كل بني ادم هيسعي لسعادته الشخصيه و تطوير من نفسه هيساعد في المجتمع لكن مشاركه في المجتمع وانا بني ادم ظالم وفاسد و بخرب فيها